أتمنى ان أنا يكون معايا ضعف مالي لان <hesitation> لو بقيت ضعف عمري هبقى كبيرة وانا مش عايزة اكبر بسرعة يعني عايزة أعيش في سن الشباب وقت اطول ف لو عيشت في سن الشباب و معايا فلوس ممكن اعرف اتبسط بيها احسن ما أكون كبيرة على الفاضي يعني